Ta ebhugh odual ami unintelligeable a ooy olo na bugh gha motu den ogir obugh otu eza akpar, aghua mi kanga den, kedio opo odighi olo ami na dighi, opo dio be bho ami ma dighigha na, inom idi odighi olo ezo onogho labaal noter, ama dighi gha gha ni na den ezo ovelion na vokoobhoghian ta men olo bho no baal ologhi kezo olo no dighi anch mezaal, ami na dighi gha ghalmodighi opo bho no oto, mezo to digh! Maar, mezó to totele meze to digh <hesitation> mezu to totele, ok, po olo izuan nodighi no ọkpọ zuan io modighi, onaa lraar ari idighi ibha bho pa ariiidighi olo ami na dighii gha kedio ami natu mokion tobel ami ubhira utuugha mezo obogh otu, so, ani utaugha mezo obogh otu, pami uke motungha oseghe nini orol ogh, nini am. uru loghom ike aghua gir, obho ogir olo magine, mobetunu awe obedum oghi ta anyy, ogh to okolomade, ogh, to ogboloma, oghi te emelego orol ogirogh aro girobha mezo bho, ede amen ikpoki ana takina kug agir, okpe onuma ibaghani so na nogho ma tbaghami mikanya mitu aria ogir opo bho, ezo ulo ama ka kobhogh, mokpoki molo aghol, oghor ana natu modighiom maar ekona olo, ne nogho mikanya ibaghami mo oony oony kezo bham, obo bho na gir, ogir opo bho. Pami uru digh to ogir obho onoghooy mebaal. Kra ratu obho bho ezour ezo bho ebaal aru kua bha po to oseghe oferemi an aritu oseghe to tu odigh to tu lebaal atol te ama bho ke deo odighi opo bho teebhugh obho ko'todi olo mu <hesitation> teblaugh obhe pu na digni molo <laughs> ezo odighi obho kanogho ma okpoki, olo kedio oyiin eboom obel odighi bho nabhel ta men olo ede amen okpo nutapar okpoki olo ezo ane ughol odighi olo den odishi edum obho me lo odighi edum obho oneghe mu, pana na teeny otodigh odigh, kua ka ana ugh, ugir na teeny okpok, olo pa ana eseghe obhelom eghuno tu onuma, obhelom awuny. onuma, so opo tho pooyin oboom olo na abhel den odighi obho kole bho unintelligeable idion amen po idin okpo ne ga en kezo who lede unintelligeable esi olo no tu moobatologhi, nutu mọde̱ ọde̱ po na aru molo nova marouy olo tadighi modighi obho na ru molo to ova ma arooy olo te dighi molighi opo bhu, den po ezur no mute, nomute utu, odighi mo dighi obho peesi obhu ma negae, pesi obho nateny ebaal and na nogbo pou jerovy mebaalologhi na nogho na rami me baalologhi aar obh o idighi bho keghe tu men obho nova mouy olo tudighi modigh odighi opo bho kami bde mo nogho, aar obaalodoghi tu loor ami mo moghon oghol ekua e ta bhugh ghami. Kir nova merosy or dighi meolishi olo na nogho mebaol ami odiani tarboy obho newoghe mehaal obho and omo arii dighi obho ami ne dighi obbu ne nogho ghe mebaal bcos obogh oto no nogho metinal den moi dishi okpo olo nu nogho mebaal, <noise> so odigh opo bhe na abdel na zami tikonya arisi hike oysin akmen alo game litery ibaghami. odigar dpe bhe die be kel aiku leghen lo aterne bees à auigh atada opo blo ibaghami osho iru <noise> obhe peenaan abhel odighs atu how edigh panvas uthin króki obho ugbi ubbelen loor ami b for amu eigh digh ma fighi abhe, so odigh obhabhe na bhel na pel gha na odighi amara tetere coeghe otuoghomezo edighomarr te tol te esi olo nebaal eleghi or te esilo node mode̱ bha mi na dighi gha bho na pel gha ni, zami mikanya araar obho lidigui laeghe odighi opo tho po dighi olo jami mara adigh, ta ra saimusia ilo nedigh. sumusia needigh apel oyiin, apel zal, epel traar te esi ni mezo bho oogh mo ose to diin asia bhos ami make mo dighi odigh obho and odigh: obho ma dighi am aloghomuan rooy nadigha arooy emiin zami aloghom na ede arowy olo neeloghom zami olo. ami orloghom io zeedi, ede arooy miin zami pu ne leny obaalo loghi ebum eghe. ebum odighi ami na dighi obbo, ami na digh molo ebhugh obho. Adian ebhugh, lo adian ebhugh obho kamute, den ina deriom na mezi ebhugh osho aneghe den a teny ekima osi ebhugh odual pe'bhugh olo enaan nase bh, enaan na akar ni asabh ebhagh obho nd elaungom gar ibho awun ediomaar odual iteny <hesitation> ke ezo bha mi, ami uteny inya den in on awuny odual lidiy liteny ede bho i teny ough ede, bho iteng odin, ede bho inya, ede bho. oyin, ede bho izal ari- diomaar eed, iting olo ecdi nedighi ilo mapel ebhugh obho mo bhobb ọghi ta sighisigh nd a ediomaar pa bho piibi aridiomaar nd ari- libi, ituugha ilo am, utdugha user to loor ami ilo nepel zam, leezo bho oony oby laczobho ooy olo nateny edionicar to odual anuna asi moki obho bho, bho nasi disibh, diobh na unitelligeable digibh diobh bhenya, sugho, disibh disibh diobh ne disibh diobh noogh pa una naten goy olo na <hesitation> to'dual na dighi molo esi obho kaneghe and ongeed nepel, mikanya and omeedi inegheni and omeede pibhin ebaal he tu to ebhugh odual, odual peesi olo akny okimia olo awung odval pa awuny itungha and olo it iloghom moibham ọseri aor olo ughol ek ma posibi adeoghro dunl no behh ghe mi behh, odini ikony io, mobounu ikeruy olo mikinon oranokpo ibka ogodameti nevo bhon. So, odual ne ebebh gha me- i bebh and oyión araar olo odrar neebebh gha mikanya po ileebe, ikunya, na ikaaay po bho odnal nebebh gha ami kaami abebh ieebo ilesbo me abehh, ileebo leidio ana to <hesitation> datai mibebh ana to pira mi ake abel ade bho dem ana ne abel ade bho, pu kobo kobo arele na ten pu no legbom akol esi opobho oblo eekpa edum opo bho. ooy matu moobebh amen ana ubel ade opo bho ubele pana odighi isi ana no digh isi, asi mi igho̱ bho azu, pookpooy, poobir oḇir omo ighọ bho okpooy otughaneen osua nyan ilo oseri to ogbagi ó use ogbagiom ogbagi obho den ana na gbagi obho den ana na gbagi a be̱le̱ ana obbin esaa oru, okai oloki ikprom, ta guni mi kpuom, ana nu agu mikpuom apinatu panna obir, ana na bir, sana ana na la! Mo laa! Na kai, pana ha logh skpno mo obho, extu e̱le̱e̱bo esuo, izal ikpuom mo bho ta logh, ta logh izal, ulogh zial ikpuom <hesitation> aḅe mi ile̱e̱bo ipa bho abche pana iteeny obho idi tedum otho ozuom, den, amen asaghe, nini osimoyin ni izal ni raar uvanyu, pa meneghe mo sighom.